ମାଟ୍ଟୀ ତରହେ ଜଟ୍ଟର ସୁଡଂଗ ବନନେ <hesitation> କୋଈ ଜନ୍ତୁ ବନନେ ଆପନେ ଜଣା ଜାନତୀ। ଏହୀ ବନନେ ତାଂକୋ ପାଂଗେ କିପର ଯହାଁ ପର ଉପକାରୀ ହୈ ଥାଈ। ଇଠୀ ମାଟ୍ଟୀ ବିଥେ ରହୋତ ଵା ଜନ୍ତୁ ବାନନା ଵିଶେର କୁଆ ଜାଈଚୀ। ମାଟ୍ଟୀ ତରହେ ଜଟ୍ଟର ସୁଡଂଗ ବନନେ କୋଈ ଜଣା ଜଣା ଜନ୍ତୁ ବନନେ କୋଈ ଜଣା।